Mila conseil avy amignao rô zah eh, misy raha maventy tegna le mampisa lôha, itagnao zah io ba ka amin'ny semaine ambogny io examen nefa ndraiky zah mila mandeha mody fô misiiy aferagna lafamy mila regleko malaky zegny ,ka ke la tsy haiko raha andeha ataoko eh.